أنا بفضل اعيش في قلعا, على إني نعيش في سفينة فضاء, عليش معلقا يا ربي في الفضاء ماني نعيش, في قلعا مزيانا, كل شي متوفر, كل شي منريجل, كل شي مقدم على أحسن وجه, خير منإني نعيش في الفضاء, لا لا, أني منيش من هواة الفضاء, لذا نحب حياة مرتبا, حياة منظما, كل شي متوفر, كل شي نبي منظم, اللي نطلبه الله يبارك.